Ya zah dreky a mahay madrenitra randrana dia <hesitation> zaho a madrenitra randrana matetika isan-kerinandro a arenitra latsinainy ade vahagna lahady de karaha zany koa le za mandinika aninay akatoa zaho aby sy madrenitra zareo a arenitra lahady a de vahana lahady karaha an'zany.